Nam utu yẹ asọm anug ye are erimini ẹta ga ẹgbege ye asọm anugo utu ama ọven ibebemi ato <noise> egbe anung amugo utu asom ma anugo utu emo ama ọven egbegbene emo ama abom agbene anugo utu ye ere ga ogba egbege ejar egbege ayene mo ma agono ewu wa ebọni ewa ga emẹn onok ye ndoro je odo egono anugo utu-nam nin-nyene asom ma-e onum agula gune ma-a onum emororo umu ne je urunna oven ne gbogbori gwud eshi ga jen oven ibebeni ma jang u uto asi noro eyak asom utu ye ito anene akake oven nọ adamọ abem and abem ma me ni asi ayene oven me ẹma eneb ada mọ ano ga ogba kake utu enunugo ye erimini wa-a- egọmọ anugo utu ye erimini ma-a- egọmọ amugo utu ye ẹnẹneb ye asom, asom ara ayere ye nugo utu nugo utu ye ene erimini etu man-a ayemu oven yẹ asa abami mọr ma abam ayene oven ma asa amani ivei, ivei amam ovẹn ejara ovẹn ye egegeg <hesitation> ayene mo arc egegeg <hesitation> oven ejara oven ye ayen ane ebi bin ayene mọ are ebibim. Utu ye amumg anungo erimini eta wa ga egbege ye anung anugo utu wei amani asọm agbene Adono arnẹ odo gwọ ushushi odo gwọ udodogi adono anẹ gwo dọnghe emo artma. Inun je dọnge gwa wa dọng-ẹ- ogọt ada asọm gwud nẹ ada nẹ ni, da asọm gwud ya orimini egọnọ abọni achere ọsọm ẹjara ọsọm we unuge utu uma asọm ugbẹni ma aye ọsọm nwẹ ọbazi ja mọ ugbene anugo utu ye anung ama ọsọm agbẹnẹ obazi ye umugben wange e ẹmani ndono nẹ yẹ nẹ da asọm gwud asọm be ada asọm ga orimini asom be ada asọm gwud na nẹ emo ada emo ẹmẹn asọm be ada asọna gwud nẹ uyene anwẹni wa nẹ uyene, ọsọm gwa asi nọnọ ga, ẹgwugwu, iri igben asom ugben we uma ushi ine ọsọm gwo ushi ma nam umu kpong asi asọm ga egwugwu osom nang na uromo am ọsọm uromo am magnua odidi uda asọm gbo gbọri gwud nẹ uda ang wẹni wa nwẹ ẹna ọvẹn ejara oven mẹ ure ufe obọk ọbazi me iztm ẹmẹ efene, obazi ere inang ene ewa uso ma aye wa utu-e- egọnọ ẹsẹ evoi ni, wa utu-e ye nsi nugo nugo anugo utu-e egono egono uto adom, uto adom ne ubi uto adom nẹ wa-wa asi ẹgbe ejara egbe ge uda asọm gwud nẹ uda anwenu uji uji ji uma uji mu usang une se adi ulome nyene se asọm gwud anugo wa ne ntum nẹ ma nam odo sẹ ngagari nugo. Asi ma mong mi ifit mim nga gari nkip ne rung nse nugo ege utu nwe be mu ẹsẹ amụ ẹkakana ẹbami ye ẹmumaga ọbok osom ese me ese gu obok ọbazi mẹ ese ga utu yẹ nimg nugo otu yẹ nyene asom amigo utu orimini utu-ẹ ebaba ga kong utu ivei ama amami utu-ẹ-some ama sood aye sọọd ama aye wa utu yẹ eri mini, wa ye ndoro nẹ sẹ ndoro wane ga ovovum jẹ nẹ gberuk nono gbọ gbọri gwud sẹ ikip akakẹ utu ne inung inugo ma ẹsẹ anwe ga eje ifit me eneb ma nọnọ eta nẹ itumi obazi mu umoboni use ga edudu bẹ uboni uye ye ga eyeng obazi ume egono nọ adono sọọd ye nẹ wa aye unung uye yẹ ga eyeng as nayn nẹ aye sọod aye ga eyeng aye mu udomo ye ga ye odo ma aye uto ẹfa gbogbon gwud uto oven gbọgbọri gwud unung unyi ga ubi asang ga ubi mu unye ga ubi obazi wẹ uto ware noro gwud uzaga ware nọrọ gwud ufe ga uno ga eyeng ozeng ga ugene emo-e- unugo utu-e- sọ-od-ne-nea-sọọd ẹdọdọnọ wangẹ ẹna ma nọrọ iboni ere ga eyeng ozẹng mong so, sẹ iboni idono utu obazi utu ye gwange obazi ebe ene yẹ uwa jẹ uju be ma ga gu ọgbọ ga edudu yẹ emo abo calvary wa nwe nõrọ gbogbori ma ẹsẹ anwe imugo akake utu inyi nõne ni inyi ma eyeng ozeng babẹ-ẹ <hesitation> mam- emo aboni adono wane amugo ege utu nwẹ ẹgomo inugo akake utu, inugo utu orimini inugo utu-e-ebaba ga kong mugo utu-e- sọọd ama eye ma-ma waka unu ma waka emene ẹtọgbo ma etọ ogba gbahagbaha emene. Wo-e-e-e wa onne gova ma onuom ato gbahagbaha. Emere se, angu-eguten onungo utu-ne sọọd edo dọmo anugo utme. Orimini anugo utu-e ebaba gakong utu akake orọk numgo ogomo utu ye oson umu. Utu orimimi se nọrọ gulud enugo ga orimini ma ese gang nwe egọnọ ijog none ni orimini mi ijog ma osọm mida orimini wang nwe ẹna ọbazi udon ndot nẹ-e se utu me bi nvuko bange gbogbon gwud se egọnọ utu ye asom anung anungo nam nemẹ ni me erimi ye nung nugo ege utu nwe cham.